Namo ge, ena gahi fola ge, ena oro eno sedaba gofu coma hate majaga kene kene ge, rasi ena gahi ena ma rupa ge tebe hono tege, rasi ena terine kage